Pues han man k'ih ta idioma wat'aliim re' aka la sa poqomam qat'aliim y nifamilia ja'ar re' aka pan poqomam kit'aliim tah cha qa'k'eh junaj familia je t'aliim cha junaj idioma wula junaj familia rit'aliim pero uche' idioma kakchiquel qa rkit'aliim wach janaj.